Ny fisokira-nify da mandio ny nify amin'ny fanàla ny sakafo mipetaky amin'ny nife egny. Ampiasa amin'ny fampihara isan-karazany andakozy koa io, da misy olo koa lafa manao endrikendriky ny sakafo regny da ny fisokira-nify avao koa ampiasan-dreo